بين كتاب وبين فيلم بالطبيعة أنا واحدة من الناس باش تختار كتاب معناها ، خاطر الكتاب باش يعطيك فرصة يخدملك مخك يخليك ديما الذاكرة نتاعك ناشطة ، تمشي هكا تتخيل تعيش ، ترسمك مناظر محلاها ، المناظر والمشاهد لي يحكي عليهم الكتاب أنت توليك سيناريوهات في مخك وكل شي ، فالكتاب يعطيك لي ميعطيهولكش الفيلم ، الفيلم يعطيك حاجة جاهزة.